अन्ग् अन्ग्लो अर्मन्नि बुउर्नि सोम्नु ह्ब्न् नमक्। अर्मन्निअ एस्सिल् गुउन्ग् बुउर्नि अरो गुउ गुल्लुम् बुउर् जुन्ग् लुउउ दुन्ग् ग्रेप् बर्हप्दुन्ग्। अकज् गसेब् बेसुर्रब् सोमन्मोरे गुअन्द्र थजो। अरो बुउर्र ओन् सुल्नि प्रए गुउन् गुउन् ओन् सोलप् गुउन् गुउन् अर्न हगुम्। खोलै दुन्ग् हप् अरो सहै लोओइ बन्सिन्ग् गुहुम् कोल्खेज जु गुअन् बुउर्र बुर्खोअ। सरसन गुबुर्जुन्ग् खोल अरो हज्वरिक्।